अलवं शुट्टा शुट्टा बुक्कारा रवे, जो नाना नाना टुकडा रवे, तीनो काजे गुजरने दे, ने मोटला मोटला टुकडा रवे ची उपर रोई जाए। जब कालिक चालने ती अपनु कोई भी समान काजे गुजरने दे, निक <hesitation> चालने दे, <hesitation> शुट्टा शुट्टा कौन निच गिर जाए, ने मोटला मोटला कौन उपर उत्र रोई जाए। ते हेरो काम आटान चालनी, आटा माती नानु नानु आटो, निच बारिक बारिक आटो निच रोई जाए, ने मोटला मोटला आटो उपर रोई जाए। चाईन पत्तिन चालनी रोई थी, नंगली चांदे, रेत माती मिट्टी चालना कामली होई जाए। <hesitation> चालने जाली जराग बारिक रोई, ते हेर माती जराग जादास बारिक बारिक टुकडा चलाई जाए।